Aiem sayaten da l'enaxat aso huaqajñi dapiche

qonye ñerela chaye ñeshetaique da saqca qamachaqca .

Aiem se meteteq naxa ana nañiguishe huoo na nahuoxo ialaa

Aiem ñoqopita da sañe na onaxaic nogoxot

Aýem huo'o da ñaquitaxac lta'adaic da sauana ca n'paxac l-lla qaýoqta taqa'en da ýaýamaxañi naua pa'atrec vi'iye

Seishet da nmañe da iorat na laqtaca

Aýem selota'a aso hayala qataq aso lauo'oxopi soua pa'atrec na'axa'te

Aýem saýaten naua qad'aqtaqa cha'aye so iquedoxonqa aýem ýapaxaguen nataq'en ne'enaua ýalqa l'aqtaqa aýem ýapaxaguenec na doqshepi

Aiem ñeqopirata ra aiem paxaguenataxanaxaic cha'aye ñeqopita ra sapaxaguen na ñaqpiolecpi

Na qadma' huo'o da lqalaic da au'ot ca nmenaxanaxaqui

Aýem sho'oxoden da ivita yi ýañoxoqui cha'aye qaica camachaqca da ñachaalataxac

Na shiguiacpi aýem selota'a naxa miichopi pioxodpi